इस्राएल। पूरिम: म्हणजे असा एक दिवस जेतून रस्त्यार लोक पार्टी करतात। सुक्कोत: या जेतून ते लोक आपल्या भोवताळु सगळा सजायीतात, डेकोरेशन करतात। सिमखत तोराह: एक जात्रा जेतून नृत्य संगीतर संगळा असता। शवौत: योह येह टाइम जेव्हा तोराह, माउंट सायनाई, मेईतात। यॉम किप्पुर: सॉलम सुटी असतान। रोश हाशनाह: एक देवाचो दिवस मनान मनायीतात, आणि आपल्या जीवनाची नवी सुरुवात करतात।